باخذ معي خيمة أكيد يعني عشان أعيش فيها، ومية كافية عشان يعني أبجي مرتاحة، وبعدين أحتاج أدوات للصيد يعني مثل سكين، صنارة، كمان أجيب كتاب للجراءة عشان يعني أستمتع بالوجت وما أحس بملل وآخر الشئ يعني يمكن آخذ معي جهاز شمسية للشحن الجوال وعشان أكون بعد علي تواصل مع العالم الخارجي.